Nenda sana <hesitation> kwatite aina yalii mchezo, neenda buita puli na kubuita mpira, kwasababu kubuita mpiraa, unovikaa mvirii vyabowa, noku nokuuninda sama saamogonjwa.